Partuma dal franseis, le spagnol, ël purtugheis, l'inglesis, pöi a i sarà ël rüs, pöi a i sun tüte le lingue stran-e, l'arabo <hesitation> pöi a ie ël cinesi, ël giapuneis, pöi a i sun tüti i dialèt, ël patuà për ezempi